Misy sakafo tegna hoe: mahatsara fitadidena mbana fifantohana, ohatra amin'izany zao an tongolo, tongolo an vorahina anatina vinaigre, De akeo koa ny vomaho, de akeo koa ny tantely, tantely an mihinana tantely iray sotrokely isanandro an de efa karaka'izany koa.